. Idik simi deh akam mme mgbaak ogbe ikpenang kpen simi ichi eyan eja kpong kpong eh edeh edik simi etima edah ekwo heh ewon ntem idik simi itima idah ekwo oyagbin serimi diakam beh mmbak kpong kpom idik nah ede akari heh ewon ntem kpong kpong arebo anang awukeh pamah arihem gha ahumo ogbor, ogbor kam kam oham abeh osonghem osongba gbak edik, edik, simah edah ekwo heh ewon ntem bi chera chera dihe ka offia pium momo ogbaak ohari mbung fah musi befor offiapium ocheri roro ujiwah oneng ma nno mbe ffah moh osi before ndameh offiapium odey mashiwa ashiwa ntem sam anbi odeh mutoh ffa mma asi emem ewokha offiapium edik nah sah sah agbaak bi shishep ayonho mah mburu mbak odik ohuri obino kpabi beh dah chowu obinokpabi ko usi onang onunhimah mmo mfufah nwa kwe kwo okpen opeh ha mbakha oko-osa onemh edak domma beh shep. effa chikeh mma onona amo odey akowam beh fah chi ekeh onungha abuma adeh akowa asi nung effa cho-obi no-kpabi okeh monoh onangha mffah nwa kweh kwo kpen, kwo ope ha mbagha oko-osa anaman <noise> akowa ese nung effah chi ubino kpabi okoh okemane enangha ffa ode bi murugha kpen ojuh mbiri mbaak uchik uwem idadagha som oban bhe moh ohama meh ewon ntem otarah ayok yan kwa sung bi arangha yanka som bi arugha akpen oh mma kwa som mbin arengha otere oyok mbang kwo mma kwa sombi asi haboh ogbe . Ganki ogbe nun- ntogha emin mgbaak udi nah chera chera chera eh uhuri idik sah mme cheno aroro edik sah ushini kwan muh ijibhori onunsho busum phamasi tewo hewochamana va pah mahama bah ekwanen nwa kwa kwam mah atogha mbong fah mah asi fah oyagbin otomanda abemi ayok mma oruwa akperi oko-kka oyak nwa mma udumeh ede heh ehuha onang ogbor fah mann ayok mwa mma omme odey oyentaneh oyagbain obiniokpabi okoro oseha idik nobi shep mi ntoma seh heh etem cham mimbirin hama adikop pah moh oboro osinaham owuwa ogbaak idik uwuri idik idik etah moh offia pium mufumo oyagbo offapium asin nwan kwa muh usi moh etimoh offiapuem ochenna ororo nyan kamusi offiapium ogang ogang echidah otera oyok mbum famusi affo oton fuh obinakabi fah moh kuh aqua mah oyagbin nwa okwu usi ehama echora ka akpen kwa ayok bi sheep mah fah mme usi obinokpabi odamme etem bi akpen bah pah muh enuk mah mme bi nangbe obinokpabi mma ehehe ayonhime. akpen pah ayok doh ayok wamama weh muh nyamme mbumofoh mu usi onenghe. affah odey beh ogang oganghe okokk kpenang kpen fuh musi onenghe echora oyagbimwa kwu kwo kwamanya igbirah mbi buren mgbaak ohiri anwa okom bi noh okum heh effiapium, kwamoh oham offiapium bhe nsi otokk oko- kka kamande nwomma mbisa achewepi ngamuhakom minsa achewi achewe peh womme odagham kah adey mbiri kemma achi boh nungho hewu chamana . Ewinsa achiwe mma diwinsa achiwe mme neh oden chera offiapium odey mbeniha ugbugha ower okum eh offiapium oham osuhube oham obangbe ohama owekom kwo ogange-oganghe kwa are mandabi mma osum kwa ache kwa anamma afuna ogbe amma atima beh kwa ahemo unwer kwo usiwuji peh beh kpewi eva eden cha mme erengh akpe bah aka beh kpewi eva eden cha beh rengha rengha ha aruk akpen bah beh mma oyagbin nwa abeh hah akwa mma beh arangha asiha akpen pah daghe beh kpewi eva eden cha beh arengha asimo oyant ane kwo oyagbin asima akwu edi na asimeh hami nchiwi ogbe kam hameh.